Nyamdu latindu e huwe wiɗundu e weli, e tawa e nder majjun maro, maro non, illa e heɓi no a jenngi fu a tawan a darran tan niya kammaɗa walla mafe maɗa ngatta sai tawa a nyami. Nun dundubo, ko dundubo welirini hawtantawe ngatta nebban na gatta lanɗan na ngatta lumo. ta wawi jonge goɗe non nyamiraɗe non, a wawi wuɗugo kuma nyama.